<noise> Ny mpampandroso hany amin'ny tragno mpandray hany lafo aloha izao da <noise> tokony mba mianatsy dimy tao heky ireo mba manapahaiza. <noise> Sitrany amin'izay mba mahay magnaja gny mpanjifany, mahalala fomba, <noise> maharaky ny atao hoe: "Signe de main" na hoe: ''Langage corporel" amin'ny teny vazaha satria zay gny tena zava-dehibe. Gn' olo amiregny manko <noise> olo manapahaiza aby, olo manandraha ka tokony manaja an'izay <noise> gny mpiasa amin'ny tragno hôkiregny.